Hawtindir ɓiɓɓeeji leɗɗe ma peewuɗi ɗi ittuɗa nder peewinirga tumbaaɗi nder siki blenda koo bo namirgel, taa tumbiiɗi, sey nama ɗum, nama ɗum sey to ɗum namake ɗum warti njaram, sey ɓeyda njumri, ɓeyda kosam ko ɓiraaɗam. Itaa ɓeydi sey itta soomoodi maaɗa, itta njara nana belɗum.